पालतु जानवर राखल बिलकुल भी अनैतिक ना हा पालतु जनवर रखे से इंसान का अकेलापन दूर रहेला। और ओके मानसिक संतुलन भी मिलेला कबो-कबो ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त ओकर पालतु जानवर के भी कहल जाला। ई लिए पालतु जानवर राखल नैतिक काम कहल जा सकेला पालतु जनवर रखले से आदमी के अंदर प्रेम और उदारता के भावना जागरूक होले।